Ya ya'orekuna'mamepe paka'suwalei no'alem mera' touletong mamepe su'a ores neti'i tukuna o'nemesin ya'lewi mamepe'a tukuna pukusuta na'teiya ore'mamepe pona ya'mangala ni'a pakanu kutoso tusowalei to paka'to nakamu'e ala'enku wuya'mundupate'a ore'one'a ake tutumumpa suwalei kuna'sukran tepo'na'a pepenkutaimeisu salu'an kumei'a loyang so aketo timumpata wusennewu'a wogege kutaso ake nah tan timei te timeiren a mamake sabong- one le loyang to'a to memang te spesial leto'ar rupanku'a sabong wo rupanku paka putu'pona'niraskueso suake to timumpa ta suloyang nah ore'nakarase te'e teru'pakuwe suloyang nirupan ku ta sabong rupa kue'ta senne Wiya'mempo ya'mundung pata'mi'a kunnimangase'a ke'ren nakuna wontung tantile tukuna'a aemponan tu'aijik tetu'pelastik rupa kuta ya'mempo sene ya'mempo sene wuya'mokusuepaka ya'mokusuwepaka maka kosuta paka te'ya'ma rasen kuwe su'aketo timumpane ore'no sualeto one'kran na'a suale one kran na'te ya'am rasen kuesene'a apa'te'e pakatukinusu kue a ma'kawus te'e to kinusu ku te'e na'ore tunangkun somo spul ya'- mo spule paka su ake tutimumpa te'maka a rasen kuta ore'na bersi'e tekimisan kue mera' kimisan ore'a ore' tuni mongase moramas-ramas baju ore'a te'ena timisan koe nakakimis se'ta rupan rupa kue suember te'ore'oneren tu'an Pinakaras kuetami ore'tu kinusu ku te'oreone renteto'a timirinirupaku tusso paka'tu su sabong teren ala'enku rupata patakusukomaian te'e to'a nakamu e'paka- na'ore tena nakakuso eletate na'teya'am kunimo ya'mo spullepakate so'a keto timumpa te'e ma'kimisan ko ore'ya naka kimise rupa ku'e so'a ember teorenapuling ke'ne su ember tepari waku eta mis so'a susarwane one to'a kunnimangase potinting one'talitupiniho tami tonni iki su sarwanen baya ta'mi balakang ne tupotinting te'e te'ia kuma apa te'e ku- emobajumur baju tamin susarwanenne na'a ore'te naka- apate'e doh solupa'e ya'kumomuai Ore'one to'a no'one kinantu'a ore'am potinting te kinanto'a ente'ne tolou <noise> nosursarwanen balei na'onelu tou a gaga kantoa e'ne low te'ia kou kopuaikuesene a'kurupaku se'ne so talitupiniho tameng'in mangase nyiamang ne na'te kurupan kuse'ne merapaka netambai isem baiam matingkah ho're'a ngonto'a saweitu kinanto'a enne'a low tetamei'e a'kunnimangase'a tera'a putalinnu a paka te'na putaliden mera'mokoto'am matingkah na'tem bayam matingkah manyan te'e tera'neto singkah matingkah singkah letera'ne <laughs>